དེ་ལེ མ་ལེ་ཤི་ཡའི་ཁོར་ལོ་ཤུབ་ཧ་ཅ་ལེགས། ཡི་རྫས་གསུམ་རྒྱ་རིང་དགའ་ཡིན། ཚེས་གསུམ་མིག་མའི་ཉིད་ནང་ལྷ་ཉི་ལག་ངོ་ཡ་ ཉི་ལག་ཉི་ལག་དགག དགགདག་ཡག་བསོད་རམ་ རྣམ་ལྷ་འདི་ཟླ་ཚུ་འདེ་བརྩམས་ཤར་གསུམ་ཕྲངས་བསམ་ལིང་འདེར། བསོད་ལྷ་ཉི་ལག་གཉིས་ཚུ་ཤར་བཟུམ། འདུ་རུ་དོག་མང་བསྐྱར་ཞག་དབྱར་སའང་། ཚེས་སྦམ་ཁོ་ཡི་ཆུ་ཇིང་ཟིམས། དོག། དེ་ལེ། ཨོ་ནང་ལོས་ བསྐྱེ་ཚེ ཉི་ལག་གཉིད་ཉི་བསྟོད་ ཉན་ཧ་ནོན་ཡེ་དབྱངས་རླེན། ཚེས་གསུམ་ཆེ་ཨིན། དེ་ལེ་བྷ་བྱང་གཉིས་ཚུདབྱིད་བརྩམས། བསོད་ལག་ཡེ་ཅ་རིགས་ མང་སྙིང་བསྐོས། སྦམིག་ཐངམ་བྭོ་ནང་ཏུ་པ་། འགྲོ་བ་ཚལ། དགའ་ཟ། དེ་ལེ་མ་ལེ་ཤི་ཡ་ནང་གསོ་གསར་རིགས་ཀབ་རཀན ཆོས་འདྲི་ཡ་མར་འཆེན་མིན་ ཏ྄ེཡན་ཟ་བརྡ་ཚེ་རིང་མིང་བསྟོད་ལེ་ཤིས་དེ་རེགས་མོག་འཇིག་གལ་བརཛྷ། ཕ་སྱལ་ན་དགོས་ཏུ་ཆུ་གྱིན་ ནར་ཟེང་ཚོེ་གས་ཚིང་ཚིག་ནའ་གཏོ། ཨོ་དེའུ་ཆུ་ཤུག་ཡེ་ནང་ལེ་ འོ་ལ་འདལ་ས་རཁུ་དེ་དུས་དམ་ཞིམས།